Принтери се де ашёро қабат ба қабат месозад. Ӯ маводи махсус, масалан пластикро об карда, ҳар як қабатро ба шакли лозима мебарорад. Вақте як қабат хушк мешавад, қабати дигар болояш мемонад. Ҳамин тавр, шакли сеюмӣ пайдо мешавад. Ин раванд метавонад чанд соат давом кунад.